ممكن نحدد عن طريق أن إحنا نعرف الصدي الي عملوا العمل الفني داتي يعني وصل لحد فين ؟ كام شخص سمعوا؟ أنت بس الي سمعتوا ولا بردوا الناس الي حوليك سمعتوا معاك؟ الناس بتتكلم عليه بصورة حلوه ولا بصورة وحشه ، الحجات دي الي بتخلينا نعرف ، الحجات دياتي الي بتخلينا نعرف العمل الفني ديتي حقق نجحات ولا لأ